Oire vaoiava riako oupa varata reoreoa purasa aueparai oisio; oia iria ousa auepau vere riakova iria ia tarai pauvere oisio eriro kovova? O pitupitua oira varo, vosa oirara re kerapao aiopasia, ora oiraia taraipauvere oisio oisiova oia, avo pitupituora toupae oia riakova, apeisi toura o-ia, oira varo situeparivere. Ora vosa, oira aiopiepava, ora riro kovova o-apeisiva. Uva eva pitupituavi oi tarai pau vere. Oearovu oea puara raoa kekepaoro riakora oupai, osa viapau oisio pitupituaia taraipa vao oa riakova toupaivoi. Evara rutu vuravura rogo rivere vosa riakova ousa auepau. Riakova varo pitupitua, e vearopiea, ora oirara aiopiepaevere o-o. Apeisito iarare keraovere rera aiopiesia, o- vosa oirara rutu voarire uriopavere vei vokeparo. Uva evoa viva ia tara- pauvere vosa apeisiva riakova vosa. Apeisi oiraia tarai uvere, ariuvuipau ra oira ouri voarire kepa. Vosa riakova ousa ruipapau ra auero rutu vatatoporivere, vao vivaro tavukia vao oa iare oira karepierivere. Auero rutu vatotoporivere, usipa kepa, ora oripa kepa. Evara vuravura rivere vosa riakova ousia auepau. Viapausora katai varatavira vatatopoa avapapere, viapau, ari vo varatarei rutua. Uvare vosa viapau ovaratavu vatotopopapere ra oaravupa potepaiveire. Vaeavira rutu toupaivere rugorugo ara vo varatarei rutuia, uvare reoa oa oisio tavitavipapeira torevokoto ourivere katoto, ari evoa uva vavatara karekepapere. Oaiava oisioa torevokoto ouri katoto ra vei varo vearovira toua toupai vere. Toua vo kepa oa torevokovira toupaivere viapau eakerovai karekepapere oisio, kasipau, viapau, ora-ora roruorupakovo. Vi oirato ora torevokouvere rutu, ora kepara rutu reko rogorivere ora kavikaviara oisio osa aue pitoka ora aiopara. Ra riakokova karepierivere evara rutuiare vata topoara ra toua purasi.